Da Bangladisy nisy fotoa fa nipoahan'ny bômba, gny Silamo mahery fihetsiky gn nanapoaky azy. Da misy gn fangalà an-keriny matetiky.